<hesitation> Raha lokona maso ndreka misy olo manana maso mintina, manana maso mena, mana maso garagara, manana maso chocochocolat a, de ohatra hoe mangamanga eo amin'ny dimy akeo zany fantako dimy ya satria le zareo mampiasa lentille lentille atao agnaty maso iny.